अ हबो, तुमि खुध, रजिबे हहिमरि कोले। अजि तेस्त् असिल् नहोय्ने, तित्य तुमि अरो मोनलिस ए एकेलगे पुहि असिल। है रोबिन्, अमि दुयो एकेलगे पुहि सिलु। असोलोते मोनलिस अर् गोनित् अलोप् कोथिन् लगे, गोतिके मोइ खोहै कोरि सिलु तैक्। ओ, तेन्ते मोनलिस ए भल्के लिखिबो परिले ने?। ओ, तेन्ते मोनलिस ए भल्के लिखिबो परिले ने? परिले ने कि?। है, भले लिखि से। तुमि बिस्वक् करिबो नोअर, गोदोलि अमि दुयो सह खै, गन् हुनि मज कोरि पुहि सिलु। भ, तेन्ते तुमर् तेस्तु भल् होइसे नि कि?। अ ह, मोर्, अ ह, मोर् भल् होइसे? एत्य बोहि किब खओजे, ख, खुअ, ज्वल् ने कि?। ओ, जौ जौ, मुग् सतु खुप् लगिसे। दुयो हहिमरि कोतिनोर् फले, कोतिनोर् फले अक् बहिले।